لمرني وخت یا د ورځې په لومړیو کې خونه جارو ته ښه وي. لومړی ټول لوی شیان لرې کړئ چې د جارو مخه ونه نیسي. جارو په آرامۍ او په یو مستقیم خط کې ووهئ. په کونجونو او د مېز لاندې ښه پام وکړئ. وروسته دوړې ټوکر یا وکیمر کارول ښه پایله ورکوي.